Ny elo an, misy, voalohany indrindra aloha misy an'ilay hoe tahony. Ilay tahony fitazomana anazy an, dia rehefa avy aty ambanin'ilay tahony an, misy an'ilay bokotra mamoha an'ilay ilay elo. Dia ilay zavatra misokatra amin'io an, <hesitation> misy an'ilay hoe "baleine". Karazana ilay aily vy an mitazaona an'ilay lamba miaro amin'ny orana. Dia mazava ho azy izany misy an'ilay lamba. Ilay lamba miaro amin'ilay orana.